Misy zegny lasiety helihely e, de misy le antonontony, misy maventiventy, le helihely regny zegny ôhatra hoe <hesitation> afaka ataontegna sous tasy na agnataotaovagna sakasakafo hely mandraigna, de le antonontony ndray zegny ihinagnagna vary e, de le maventy be regny ndraiky zegny afaka, ôhatra hoe misy sakafom-pianankaviagna regny de agnataovana sakafo maromaro antegnantegnany ake.